في المكتب اللي أشتغل فيه عندنا تقريبا ثمانية شبابيك. الشبابيك هذي تساعد على دخول الظوء الطبيعي وتخلي المكان أكثر راحة. بعض الشبابيك تطل على منظر جمالي وهذا يحسن من مزاجنا عند الشغل. أحب إن يكون في تهوية زينة والن- والشبابيك تلعب دور كبير في هذا الشيء. وجود الشباك يعطيني شعور بلإنفتاح ويساعدني نكون أكثر إنتاجية.